<hesitation> mchelek ko amitwogik che kiame, ko ya amache, awe tukanin, apaipuu chetee chekamache, ngo kilo aeng' aipu. ko ndaitu, anyande peek maat, ko nande peek maat, akeer mchelek ak ande tapan, ko rook ake ko ka keer peek ak ande maat uriit, ande maa akorkot, ko rook a- auun mchelek kei ak ang koyoshoo kidogo, ko saiyo kidogo, ko na saiyo kidogo, ko nda weke koka chamukoon peek kai, andene mwaita akande chumbiik. a rook aweke ko ka kosaiyo akichek mchelek, ko na kasaiyo mchelek kai a- anget nee, arongji uriit maat, ande maat uriit, koruryo, akeer koruryo, ko na kakoruryo, ma rurtos korook, a kurkuuren korok, akeer ale kayam peek anan maya kang'ering'itu. aas ko rook aaiywokchi maat, ko rook tachuchuch kidogo, ko rook atamande sang ata a- atembean kidogo, ko naitu ale ka ma koyach, ka koruryo, asutu ande tapan yo ko uryo kidogo, ko rook akuur anyun lakook che ka mache kwaam, anya surukchi anyun kwamiis.